hayaa amtaan shulee ha lefetee kartasi tee hinkabdaa.ralee fudedi amtaan bidii midasii kasaa beiujii baree yeyotee jirt kasaa uff bassi, billa malipo yoyote muda dertu kass tetee jarsuun malsun siamintee jarsun hujii sitkanitii, malsun akas ujii rahisii dargeta.